Han ordinatɛr ra sianɛ ho zɛrɛ zɛrɛ dimiyan <hesitation> nupɛ tawɛ a zun ho ho ci'in nu bwɛ ho we a nɛna mi tonu nupɛ tawɛ a zun bun biɛ me famuna ma ordinatɛr mu zan oro <hesitation> nanu nanunɛ o we zo o o'o bera o du'o ma'o bera ani ho nanu so bɛ'a sunuwo o disk-dir um o disk-dir ma biɛ o tawɛ a'o le'ara a nɛra bio o ma'o mina huwa a bun mɛ famuna ma ho ho ordinatɛr na